Jaji ku lokiq mubah watakkaletaq watakkaletaq meto aga wedding mubah i ero watakkaletaq jaji ku engkakiq berusaha teruq matterruq-terruq wedding metotu jaji taqubah watakkaletaq nasabaq magi ku deq berusaha jaji ku bangsa deq u <noise> berusaha fada meto aga kobelle jaji ku bangsa telli berusahakiq wedding metotu aga <noise> taqubah watakkaletaq